Koho wau e kuke ma ka hale a e ʻai ma ka hale, no ka mea i na kuke wau ma ka hale hiki wau ke malama <i> i hiki iaʻu ke uku no koʻu mau pila. Aka, i na kuke wau ma ka hale aia ka ʻohana e kamaʻilio <a> kukakuka e pili ana pehea ka mākou la.